أول شي بجوله أهلين، شلونك؟ أنا اسمي سارة، مبسوطة إني اتعرفت عليك، <hesitation> شو رأيك في الحفلة هذي؟ الجو حلو، والموسيقى ممتازة، بعدين ممكن أسأله من وين إنت؟ <hesitation> جيت جربت الأكل هنا مثلاً؟ سمعت إنه لذيذ، أ- أحب أتعرف على الناس الجديدة وأتمنى نجضي وقت ممتع سوا، إذا عندك أي اقتراحات لأشياء نسويها بعدين أنا جاهزة.